wuxu' aj wuxu' <hesitation> k'o ya pi qatza'm rajawxiik b'la' qatij laj qakunb'al qa'n laj qakunb'al <hesitation> re <hesitation> kiya'am kaan te't qamam qet- am wa k'o le <hesitation> xaqara' qil riij che <hesitation> kiya' jab'ek tz'alek kunub'al chaqan rajawxiik b'la' <noise> qaqeta'maj el tilmoon xaqara' <hesitation> raxb'al laaq' qab'an jun laj qitneem chi paam raxb'al xaq mango wuxu' rutan <hesitation> rameran <hesitation> xaq taq <hesitation> chee' che k'o chaq chaqaxa'l wuxu' chaqawach ela' qas <hesitation> otz qatijan xaqara' rajawxiik qaqelsaj qiib' wuxu' qatij jun laj qakunb'al re laaq' qajresaj pi k'atan xa' kela' ke'el b'iik jun tew k'atan la' cha qiij <hesitation> jun kunub'al rii' rajawxiik qab'anan el alanxax xaqara' <hesitation> kab' qatzaq rik'in lu kunb'al rii' qapaq'patsaj laaq' qatij qaj xaqara' wa rajawxiik qatij jun chek qakunb'al re kek'iylaxek pi kunb'al jaay li acetaminofen.